<hesitation> khuli nende linyonyi lindi, linyinyi lino avaluhya khwasuvira mbu silili linyonyi lilayi tawe silililwanga tawe. Sonyela khulielewa muvulamu vwaso ni sina tawe. Linyonyi lino <hesitation> muvaluya khulanganga ombu likhule. Ni liicha khu musala hango wuwo malicha kekhola kaisaka. Khumanyanga vulano vuno, amavi khekecha khulolekha mwitala kecha khukhoya efwe fwesi khuvukhule khuche khuleso linyonyi lirure hango. Sikila lyareranga omukhoso muvi okhorula mu, lyarenga, vukhoso, mu, mbi <hesitation> mu vandu va nyasaye yalenga, na likh, likhule lisiwo na vulano. Lwa na liliicha lilakayiringo hanga, khwavusiwanga khulilase nende vichenga ni licha. Lya khacha nelimenya nalimenya khandi nalikalukha. Lakinin neli lyene live lyakhachonya ne liene licha cha mbwa, khandi nasina khulelekho tawe. Nakhumanga mbu mulembe kuli mwitala. Kho lienelo linyanyi nilyo lirisianga muvulamu vwanjo luona mwa simenyele musivala muno.